Uboñul budo affaire yara akoña bujeeb, akoña bujeeb. Nang injé akoña bala iyabol ijégoor nuho nimiir éjikohol téé aan haan umiir mé najuhé abonkéhoom, téé aan haan umirmé najuhé akénoom guléhoom, nulakoor, numuyénoor, parce que wanusaan éjiko. Nang akéén éjiko yafégut ba jiju jilakoor. Akoña haan ubilmé galako wanusaan problème, wanusaan jagaal, yo éranséhut. Ēcimé akoña bala uyabool, uñéér éjikohool bu jooma téé najuhé akéni guléhi, nabaaj ébonkéhum nawu, aw ha yabulool mé, wanusaan waan ulobol nabuñahi. Nutiŋul to gubajahi nabuñahil nang miin nabuñamé gubajahil baba, to akoña haan numimé najajaak, nang akanyo rék akoña haan umirmé najajaak. Baat ubaj épurobuléém gubajahi, baat ubay épuroboléém bugani parce que ho béjook bugani najook gubajhi. Do ja gurokmé kahi akoñahol éfamihol gutébotééb jaraam pasé Ēfamiyol gutébotéén, bakanérool bujagé, <hesitation> nabuñabuña anafaan, nabuñabuña anusaan yo écimé nak gurok kahi najaak, akoña atakajoom nayabé, yo écimémé, écimé anusaan nukata nang ubil éyaab numiir akoñayi éjiko bu nakéné imbi jiju jilakoor, jambi si poblème silako to nétuhoruul. Atuhee akaan anusaan nujaab akoña ha bil mé gasuturahi